In projekt kapek taw hi, in grupian in titiam kop mei, Wal Magazine siam hi aharve ang renga. Ma se nang ma ni tu, in vaim in tok ko ma. <hesitation> Pakate te in na te inin sema, in kitcha kop mei, in rong rong man dan te, in tilsia zong zong nen hian. In lau titra bera, klasa po in tiam bera ni hi, joan in, in tilsia te hi ma ni a, siak ne kopi lawa, in lau titi hi mita, in enton lawa, nang ma ni nge ia, in enton lawa. Ma nga in tia ni ti, asiat kop mei a, mita nang, til tiam leilutuk hi, mui leilutuk te hitu an kan ring lel china, ma se nang ma ni hitu in rong ti dan hi, <hesitation> a fil fain, nang ma ni nge ti, ti asiat boka ni. Joan rong, <hesitation> in ma na hian, watercolour, te ka in rong mang nosa a, watercolour hi, kazir tirtaw ang kan, in rong mang kap te ia. In fil kop mei, joan, pen art ka in rong tel boka, ba chena joan, in pen art siak, <hesitation> a kan, a chena background, te ka oma in tilsia, pokan background a kan, mi le min zang zel tel, te ye boka, in fil in tiamin, in kafa kop mei tel.